Su ma xëyee su ma doo- suma njaboot ah sant yàlla xanaa bugg rek mu xumb, mu neex, bugguma ci werante, te yàlla may ma si lu ma togg ak lu ma taalal samay njaboot ak lu ma teral sama gan yi loolu de laay ñaan. Léegi tey xew bi bu ma amee xewu céet bugg naa mu neex, bugg naa gaa yi képp ku fi ñëw, na nga lekk ba suur, naan ba mandi, dégg nga, amut jote xamut dara jàmm rek moo fa am, ñu lekk ba suur, naan ba mandi, ñu waxtaan ba xew mi jeex ñu tasaaroo.